Ña ká jan ta casi yú ta va kuchongiña ho o on. ña ká jan caserola ña ká jan ña ña kájan ta casi ngua kuchonviña chí vaga ña barro por que <hesitation> ña barro jan tá hu u un. ho o on. onriva ke a daño ña barro jan tu ña ká yó ta, negaña cosas asi, osea dañojaña ña ká jan chí alomejor tin ña iin canser o lo que sea chí hu u un. peltre nguan ini tu na barro yó ta ñá yó ta honriva ña ho o on. kio ko kikuevo ka na barro yó por que kogna nra inka na nea chí barro nguan tu ña ká yo xanra como ke ña yó tá no.